Makanan yang bisa ngaruh ke badan ya. Makanan yang sehat. <hesitation> kalau jenis-jenis makanan sehat, kayak daging kali ya. Telor, susu, gitu. Gue rasa sih ngaruh ke badan kalau kita makannya, cuma orek tempe yang ada badan lemas. Kalau daging kan masuktuh vitaminnya. Kalau misalnya makan kangkung, seharian loe bisa ngantuk. Boro-boro mau semangat, kerja aja pasti lemes. Telor tuh, kalau telor bisa dah buat nambahin energi buat badan kita juga nih. Kadang-kadang kayak lemes-lemes juga bisa tuh. Apalagi kalau ada telor setengah matang. Yang pasti gerah aje bawaannya, tapi semangat sih.